A yaɗ kana da məɗi. Talla, həɓsh, həkna, ufaɗa hutafa, təghasa alfaŋa, tmbaya hwaŋ. Pəɗ-tala, pəɗ-həɓsha, pəɗ-həkna, paɗ-ufaɗa, pəɗ-hutafa, pəɗ-alfaŋa, pəɗ-tghasa, pəɗ-tmbaya